Biyo wa zuna ba indura ba'a ninɛ bawe bu a bu'ari debwere cururu twa mibin a debenu a na twa mibin a debenu a shiva twa mibin a debenu don ba kiltir ba si ba indiɛn na se <hesitation> ba ba bera boni ba debwere nɛ ba we bu'ari ba boni